Tëtäguasu Pakistan oa pañandepo irundi aravitupe mopetia <noise> saupopa irundipa siu arasape <noise> kua tëta oyemofunda <hesitation> mopeti eta saupopa ova arasape itenondegua Ali Jinnan ndive kua tëtäguasu icapital jaeko Islamaba javoi oï Asiape, imiarireta urdu jare inglespe